La chitarra mi fa pinsari a na cumitiva d’amici chi sonanu e cantanu ‘nsèmmula assittati nta la rina vicinu lu mari… l’alligria, li risati, li taliàti di li ziti c’addisiànu na vasata, la luna china c’aggiarnìa la facci di chiddi chi la taliànu. E stu sonu chi acchiana ‘n celu e fa arrigurdari chi pi essiri filici basta picca.